Kan naa kan thiu soi khom na dur ngue miti nga hen karon tlai evangin, ka tibal em em ma, soan min lau nga thea evangin karom em em boka. Soan in lau soi houtu anipon, in lau soi houtu saa tu, <hesitation> maa taka lau set thiam karau tuma. Soan, ka tlai tan ber tu, trafik teka alau zampe nasa ang rengo, ina chunga karon tsua boka, ka tlai pa vedewa tung ko thiu veron ti felvek tia ngai chin evangin. Soan, tu naa soan kan in lau in rinsavek ka besea, kan tlai methii tura ngai ila, veron tlai lau samka tungto ang alepeka trung soan. Tu naa, ka tibal em em ma, soan tu naa soan kan soi houtu mei anga, kan thiu diskustur houtu po hii, <hesitation> vo ina mi hii apoi mo em em son lawa, tu vang soan poi lau tura ka ngaia min lau set thiamvek ka besea ni, soan nang nipo in tlai lawa, in felvek em em ma, tu vang soan po in at <hesitation> a til tun eitur vel tuk e mang lau watsayang.